La coza ch'a më pias dë pi al e sicürament ël büì ch'a s'fa vaire si ën Piemunt ch'a e propi mach dë carn büìa e pöi se t'i büte ënsema co due patate büìe lon li për mi al e ël masim e për acumpagné ënsema ël büì ën po dë maioneze o dë sausa rusa o ancura mei la sausa vërda